जब साइकिल स्वार लिवेरु खिच्यज्या मम देहरंग एह्ह मकेचिनिकल सिस्टम शुरू हाचिज्या। जब लिवेरु साथ हथोड़ा निज्या हथोड़ा स्प्रिंगरु माध्यमस भल प्राप्त लन्ज्या तो आई घंटिउ अनावरनु तेज गतीस प्रहर लन्ज्या। घंटिउ रेनचिंग पहिया निज्या, हुजु वजहस होजो काई घटो घटो मुलुक प्रहर लन्ज्या। दोच्छ किशंग त्रिंग त्रिंग ऊ आवाज सुनै बच्या। हतानु वजहस किशंग सायकलु घंटिउ आवाज सुनै बच्या।